ñaa kumi ta luu ra ni sitani taa´nintua kusiki kuu ñaa-m ñakae ku basquetlbol nu tyae kanasta ka tyi ñaa ta luura kuenta ni kusini ntuuva ni kusiski ña kua´yu sii´n ñuu ra sakanantiu ña ntasara kò´o ko xu´un nisiana tyi kò´o xu´un yaa ntasa ra nisia na ña ku tixuu ñakaa ni siatuna kuu xintiki tuu taku yo punta sakana yo ra siana ñaka satyo nta viti ra sa sitanii kusiki ña ku basquet basquet.